ଟ୍ରେନ ଵୋ ତେ ପବଲିକ ଟ୍ରାଂସପୋର୍ଟ ସେ ଥିରେ ବହୁତ ଲୋଗୋଂ। ଜାତା ଜାତେ କରଂଦୀ ଟ୍ରେନ କାରଗୋ ଟ୍ରେନ ହୀ ପରେ କୀମା। ମାଲ ଭୂଆ ଗାଡୀ ହୀ ପରେ କୀମା ପୈସେଂଜର ଟ୍ରେନ ହୀ ପରେ। କୀମା ଟୈଂକର ଟ୍ରେନ ହୀ ପରେ ଟ୍ରେନ କାରଗୋ ଟ୍ରେନ ହୀ ପରେ କୀମା। ମାଲ ଭୂଆ ଗାଡୀ ହୀ ପରେ କୀମା ପୈସେଂଜର ଟ୍ରେନ ହୀ ପରେ।